Ooh ropienoh kusing nyopoh ropien maanengih nyopoh ropiuen maanenyih ropien maanenyih ropien kyala kuak akeyh nyoh karam aketumian ropienih chonih keh ngarakan yapah keychih nyokapram nyah nyat tekupah ropien horr nyoh karam kotinih kekingarakah kelipan moningho skull faidaenyih nyonah nyopoh ropienenyuh maanenyih nyinih ombo wolo ngorokuh kitangah kchenguh kitangah toh knyull to kigh chih nyokaram knyull to kighchih nyoghah ilutanyih arahwet nyoh ghaa kumengorokugh nyih kigh kukugh nyonih nyopetogh tahkungarih ngat atohkelutonyih toh kelutonyih lasimaropiyen tohtinih kenyohrunyih lasima tomapanyeh kutangh skull ama aalan alenyih kokorochenguh artenguh aalan kyoleh <hesitation> kyoleh kyoleh iweh kondeshanah parenguh ala mboleyakuh toh kekitengoh kuluk nyoni ngarak klukuh nyoni kigh nyopoh ropien nyoh ngurokoyh nyoh karam kwunyul tohkenam kwuleh amominyeh kigh nyoh kakiigha lukwuh nyokakilot aree angah kipah kunyorisheh akutughinyi ngat akalitonyih atoleh chambilwahngah nyonah kalum to katugh chih ropiyeh kaaltah chih kyoleh tyonyionoh kegh chih kitanyih ngonih kenyorchih ropiyenichi kungaraka kegh kyapchishia kutoyah pat katanyih knyull kelah lendoneh kwaltah kokorocht chinech kungarak arawet angah knywull kelehnee knam kokorochenae takerorosheghah ombo ropiy kwal chih wawenyih klah chih kalitughala skull fees kwtuah chih wananae akagharakah mondanyih ombo wolo kiripishah ombo wolo kikwala kigh nyoh karam.